Raha very any aminà tanàna maha vahiny ahy aho ah, de ny ataoko manontany ny olona izay hitako. Raha toa moa ka tsy mifankahazo ny fiteninay de miezaka manao sary manazava hoe aiza ny toerana, aiza ny làlana tokony ahatratrarako ny toerana izay ivantanako.